Avude dadgla inakse naha dagadaga nivude ksnatama nivud tska dglada saudiya naka, to gla kchekcheck dadgk ud da sandiya na ndgala uda ndgla siga ude ai an thinna ngih naha koba thinno ngaba koba badagdagbi, da dalaha da naka dige kwargaka naka saudiya no niko da dagala ha kino da tsugwa lethglaha mangha ya sallah, soganafha da ya sam shah san mangaha ya sallah ya tsugwa lethgla manga tsawudache a vine za ɗa giɗa so kana ha ya haqqi yaho dahane ngiga ya dagna vine manga ya sallah dalha da saudiyana ma ai zaɗa ai hajjiya nuvude ma hwara yan ai dadan dadga dagha nak check check tsa diga siga yahando ai tihinna, ghag check check kam butu ya dadaro a dali tare an diga sigi tare tsa glag check checke mangan million kitakwe da dubu wuɗave manga biyama ka dagala ya dadara biya ma ga dadakaba ndik yanbi wek tihinna kam ngiga koɓa tihinna ter tera tafe tah ba ya talaka ka dagala biyo halaka ngiga koba tsha ter tero am naka dagala da ngiga koɓa tsa hana mbladuka koɓa daga lada saudiya ka tsa hana mbuladu ka koɓa ma. To dalha da vin kino sih lado sihya tsagwo lethglo damana ha vin kalakalo da manamamaho kuma adalaho kuma an tab ka <hesitation> uhh suna yane da dalaho tabka dagna yane ai, hwara daga la da saudiya ai, tsa hana mbla duka ma da dglaka wal dala naha kana sgawala yana naka walahi ude, da plaka kob saudiya kam da mbula duka dalaka kam kai tsabaka vake dabak daka <hesitation> udena plaket da koba saudiya bit sabakabiya marna da waraka kawai tsabakabi, da kɗakai kɗa marna nda wallahi da mbladuka ude da ɓakaɓa da saudiya tsa an jirgijirgi daka taɓa tskan dagan jirgi kam ai hwara ai, bidiguda da dgala da tsugwa lethgla vine arvaho farisol arvaho da manamano ɓage to uɗa da manade lau saudiyo hwara lava saudiyo tsa hanine uɗa kse naha da galo nivud tska saudiya naka da kwaraka ai, to hwara dgala da saudiya tsag ngiude dalili sare ngiga koɓa tsine, ka daga ka tshula tshula ka dga la da saudiya yan hwaran ai dage mangaha duniya kino tsa vandar koɓaho da dalabaha saudiyana biyo ngiga gaba dagna nahanaha vine. Da dalaho da waygawayaha hrahoda naha nahaho ndikina he kai hwara da tsgwa lethgla, dage da kwaraho kai hwara da tsagwa lethgla nata dage da kwara ha ya larabawa uɗa kwal naha tsha vin ɓa tsuk nidikinah ksene niha tkwaran a'a to tsa glak tsa witha tska tsuk ndikina he niha ka kwara kwaraha da yane to lethgla ba kanda koɓa dahan hone ka dalakando tsawarine dalo nah gane, sgawalo zugin da lethgla vine sukka nifine kwaran dagna ka dagala ina tam da dalaha da saudiyana tama zai yi karatu kuraniya zai wuɗahe ngih dage manud tamma ya jug sallah ya karatu kuraniya dala kurda dagna ngiha dage manuda vin tsugune halak lada bah da mbladuha vin tsugune ngih dagna, yan da mbladuha koɓa kamda dgala da varaha ira kse naho navude kai saudiya nako nika tkwarane saudiya naka nika tkwarane, yan ksna kam naka dagala tsahanine dige nivude wallahi naka sosai, da saudiya no tsa tlla nivude tsa vuge ngarwa ahbaha sa da vana biya nivude an naka giɗa vin harka am tsa tska ma naka vin ai. Tsa da hano naha tsha tsa kabari ah nabino tah ba taɓa baha naha naha biyo da naha naha ha vin kabarin an nabina kwara itar, da taɓa taɓa ha da naha naha ha itar dalaha da vakakur nivitar nah gaha an naha naha kanda an waya ai an woya kam naha naha kanda dage wara itare an vin amma kanda kam taɓa batkanda taɓakanda dgala da faudiya bi sai mbula du sai ina ɗahga lethgla bi digin da dgala da saudiya da ɗah ya lethgla kam da dgala ha ai tsa van dara malaho tsha tsa vanda dagno da dgala nau lethgla, to da dgalaha da ngaha da dgala biya kuma har amstsa sho ndikene nahga baha biyo